Niina nən wanwawa mee wraara kanan gwang maawaso, nən kər kááma na nə ko, konə walə nə ko konə tauwanə, kəna nííwà nə ko konə ko yáá nə haarə yááyó wáno nə neke, nə ma'á mee yi man kwalaari, mee kanan fer tuwo kaa wowa nə ko konə wa, mee ko nə wanə, kənə kər ɓetá ko ɓənə kwasi rə koo. Mee ɓə rik nə nə, ko nə táá, mee nə táán ko nə púú ən wa maaso ndə siyo nən taasə imbəse wa kənaa senba kona ti embəna ko bə kau kauwowa, ə ndə siyo kəta yiri mbəsa nkaa tung'wá ndə siyo kə koa ham maatəmabawa, wawo siyo nən kura nebton pin, mee kaah yi le hurtur ma kwalaari to maabiriwan, wawo ən kwa ənə pəə mqaa hánóóyá a tanɗa, wawo ən kwa nə koa ham ban ɗasə kaɗoo ke u ɗekɗek'waya, wawo ən kwa nə kwasi ɓaa ɓa dem səraɓa, wawo ən kwa na kwasi emɓəna ma kwééráá ne sááɗ, ə ndə siyo nə kéésa mee wawo para siyo a mbə sáád ɓawa nkaɗənso. Nake me kəm ta panme ndə nii ndə wa saaɗ, mee miniu kaa yi na ndə putun, kwalaarita maabiriwan, yi na ndə tiwon yi oaman ke ke ndə ko ko ndə wa sáád. Wawo baata bə tomsə kəmto a sinwá, ndə siyo kwasə nawaso kwííyá herenwá, ə ndə siyo nawaso ete yi káá yi kaɗaa kerera mee ngə kəmra kere yi kəd ma ngii ne gara, yi kwalaari hana emɓəda ɓən koɗaa ham fəɗ kəɓa maawá mee wawo sem ɗáánda ngə káá ngə pəd auwe har yi pəɗ kwalarira, yi kwalari ndə ko, ko ndə wa, hana ngə semma káámara, mee ngə sem ma koɓaa ra ɓan níí ngə too ɗoorage ngaa bəɗ ateyááge ya ngə ma'àsə mee yi ma bəkaya, mee sə kon kosə tuuka nə, meesə wo nə yin káá yi ngə pa káa ma, kaafin yi ngə na ma koɓaa, kaafin mudə yi ngə na ma maatəma, siyo. ma kwasi ngən, amma mee ndə kem kə ndə kaɗ ɗa mawaso ndə koa wawo ra kwasaasiyo ndə pəta baawo mə hánóóna ə tarudamsaya dundə siyə nə kwasə nə keme eewa para wawo kuma nə tausiyə nən səksiyə, nən yar yarma Ɓəɓə waraɓa, baa bəsə kamtaɓa para sə kura yarma maa me wo siki ɓéd ma saase, mee wawo kawo ən kwasi mbəsa pelele. Hana hán óó a gari mawaso ko kama a urwááɗo ən káá a pəə ɗiira tomaa ma hánóó tiktikra, hana mee le mee ma ngə sem kwakwakaya ko kani ko ngə na ən káá ə ngən ko, mee miniu ngə ma bəka kən a neme. Pelele beta ɓə wodon mee há nóó siyo bəka semaa nemera, ka tomtom ni ka too ete aasa koa ham maatəmɓawau, paman ngə tíí m wáágəto hé pə ɓaa ngə kwqso nən ma bi a yauwa ngə ləma ma wawi dáán, wawo yin kwasi hanan kadoo ma ɓaatəwa yin kwasi beta ɓə wər ngaa gə mayá mayá ra mee miniu nəsə ran hana ete yi wo ngən kwasi bəta bən se neb to u pa kaarese u langre isi sem rawa.